لا استطيع قراءة الكتب او تجربتها بشكل شخصي، <hesitation> لكن يمكنني ان اوصى ببعض الكتب التي تلقى اعجاب الكثير من القراء. على سبيل المثال وان ناين تو فور لجورج اوريل <hesitation> يعتبر من افضل الكتب لانه يستكشف مواضيع السلطة-السلطة سوري والمراقبة والفردية في مجتمع ديكتاريو. <hesitation> ازا كان لديك نوع محدد من الكتب في زهنك يمكنني اقتراح المزيد.